<noise> Arakaraky ny olo mitoboky amin' ny tana raiky avao. <noise> Laha olo manandraha aby ireo eo, ka misy olo raiky ohatsy tsy manandraha. Fa tsy tratsy izay gny fi fahalavoraria. Sahira reo, mampanahira io.